די וויכטיגסטע זאך איז אז די קאפ זאל זיין צוזאמגענומען, סו קודם, די עיקר איז אז אלע זאכן זאלן זיין אוועקגעלייגט ערגעץ, אפילו אויב ס'איז נישט אוועקגעלייגט שיין וועגן אסאך מאל איז דא אמאל זאכן זאלן זיין צו פערפעקט אז מען קען נישט אנהייבן. סו, די ערשטע זאך איז קודם טוה אלעס אזויווי אריינלייגן שנעל אין פלעצער וואו ס'קען זיין, און נאכדעם זיך נעמען ארגענייזן איין זאך אויף א מאל